Ok puk stori mane. u lalro pengan be mo va e geit a bu pamli geit ta ngas tlakiran va i va e kasi. evoi e kasi kasiung va ko natu bu natu git a. e junior. e se mane an. e michealyne. o ta nga ve git ta ngas mo simi inamon ita ngas lakiran mo mi pasin brata. nene ta ngas mo tsi ta ngas mo. a git ta te mo simi kominiti. git ta tlakiran va e geit ta bu mai git ta mo laron mi kamber, <hesitation> asim taim va gi teve ka bout na ra ive. ra ive. i konos o ive na vais namaut. ita ngas tlakiran mi ko vin vindon ta ngas mo ngasngas va ko vinas ta kalai suri ita muran gai kakai et ta ngass me bait kalai i matan ko pamli ma ia bu vavine ma bu kasi. ma bu kanndare sevoi. A malan ni puk stori be mo ni geit larlro pengan va geit ta kap pa paui bu ra di kap kakauk. bu kasi ma vavine git ta ngas nanai kalai te va mmisa ta pepenga. Sivunan git te deri mi tskor a bait. so geit, laro wan wan an mi tunbu geit adi nga pengan e go bu mari mi kel mane go ta ngas lakiran bu vavine go bu kasi go, bu koko se go vausa go ta ngas mo lakiran mi minon simi kamber an mo kalai. geit ta ngas kindi nge ra ta u morangai kalai isi kalai mo o top kakau o misa sim geit a inamon a geit ta vas malana bu mandar tama, mi langai bur go ta vas ven aga go mandara vevin steret suri gen ta ngas mo kalai simi inamon, geit ta ngas taria se geit ta ngas mo kalai simi inamon, geit ta ngas mo kalai simi inamon. geit tas ngas taria se geit ta vindon tuktuk suri misa sa gi teng nga bait ne sim kamber. Git ta ngas mo malan geit ta ngas mo. Me go bur bu mai buri evoi ian ita mogos ita saun are geit ta kakauk git ta ngas varasuria evioi e. Ofamat ma e se an. go ta ngas varasuri e silau, robert nokot angas mo, geit ta ngas ra steretim ngn bu kapinots va gi kalai veve uer suri misa go teng mo mala be di ta ngas hakiran bu sinavai sim kamber a mo malan tavaker are mi puk stori ta malan be mo ta rakot ta stop ra git ta vais vais vais bu mandar git ta ra tara viso ra geit ta kin nge ra sisi i da nge ra si vato i da geit te ra vane bua gei ra vane buovate tsokia bu viso i aro mi bot va git bon morangai agei te sor peuk peuk peuk peuk peuk peukra i marar gei bor me saun a gei te bor me tsoktsang rivi bu viso, gei te bebetsae dia momolusia dia gei te birit nge birit vato, age di te siger tsoka mo bor se di bor bu mai kava se dia kava se dia di sigar tsoka so U lalaro pengan be mo va git ngas mo va gi ta ngas hakiran bu kapinots kain mi sangar kende dia sivunan di kuli geit simi kastam ma misa, ma misa ma misa bur an ma mi mani a sor sen, so gi takap ve disturbim ngan ma bu bor sivunan mi bor simbu tumbu geit a ngasingas te va git ta mo, nge tlakiran mi sa simi simi kastam ta ngas ngasingas so are i be mo a u laloro pengan te bur mi puk nama lili ra, di ta ngas katsep a malan a ka git ta tlakiran e geit bu mai go ta tlakiran git ta ngas mo malan bu mai di teng nge mon vourvour a di ta nge vais, di teng vong rakot rakot rakot ra ding nge mo bu madar ding nge bu youth ding ge tsa tsang kakii, sim taim mi youths takap nge tete nge kor bu madar go ta nigas tuir ngasingas simi youths sivunan bu kain kain kapinots di Vasangana mi pasim bung, litergy a mo malan a, wok bung ta mo, siunan e go bu youth sim kominti go tamo, nge mo sim kambera, go tsanga bu tsingtsang, go te was, go tsanga misana bu vano, wok halpim rakot, a go te tsang kuil an sim bu mai, go te sa an, go wasi go te ra tsanga bu puk tsingtsang nambaut, a go ter bu ra tsanga se go sa puku inara tsingtsang kaseng go, e go kaseng go. A ini gei lalro vakoit, va mi wok bung tangas ve mo e git ta kakauk, mi youth ta tuir murangai, tangas a lakiran, git tangas lakiran mi youth are ia a poro bu kapinots kakauk simi komintim ngan ta kap ka youth, e go bu kamois go kapoit na tsang simi kominiti. A ine go te dere ngan bu youth dit ta wokim nambaut, siunan e go mo go sa lida, go kap no rong kalai te sim bu mandar tsingtsang kasen dia, bu kove di te mua ngan bu kove dia kase dia, a are ia te, bu mandar go tangas mo malan, e git ta kakauk ta mo sim kamber. Tse ee are ia mi puk stori mo u lalro pengan varasuria va gi ta ngas t'lakiran mi banga sinavai se git ta kakauk. Ini git ta mo malan ni sim kominiti, bu mandar git tangas ve t'lakiran mi wok bung ngas te tangas ve mo kalai, e geit bu mandar, e gito gito kulia bu mai simi tsatsang simi kominiti git tangas ve mua ngan bu tsinatsang simi kominiti, vak ke simi kominiti se git a oit sim vaton sim lastpla kominiti, git tangas ve mo ngasingas. So are i bemo